Na mɛkɔ bi se na bisena we aweci bibi langale gebi bise langalebi bike je zhɔot amɛ bike bike <hesitation> hakanan bi gyep obeh gyep obeh be jin kama anga bi gyɛp angonibiseke be gyep angogoni bi den bisebe denna sagoni bi langalr gebi biseke langale oŋɔɔ wa. fuba omggi ɔɔ waa fuba awan elaŋgale duka elangalɛɛ wee kɔnɛ ba mifuba kɔ fuba kɔ musu biseke gyema nyi cu enep nyi cu zhinka fa we ajei gburunum bsene nyina ajei gburunum mɛk saka guba bisii konyɛ anyi vɛɛ de kanye cut ocɛɛ bisiki konyɛ anyi vɛɛ de kanyɛ cut ocɛɛ anga biseke tot tot gebi kobwe binetannaa konye no oce anda konye no ocɛ aŋa binyi sena gebik <hesitation> biseke tot enke gya avɛɛ bi atona sabi enkegyabi kuma bi mwet wash bi snai bigbap be nabiya ko enshe wa totabi sakabe tot tabi nabi gyaa nabi gyaa bi aŋgale bibi kuma bisenne bwoma set awaa nyi ba biko taya kogengele bike maka bi maka bi tuka je awa bi seje to dukka gejiya kana soboda binewa aweei saka vɛɛ bi je alum mɛk nyi bne ga kyenu bine kpe je. Bi bi ne govee laŋgaule gebi amɛk nyi nɛ bi vɛɛ bse go ogbuse gban kosha num kosha num shairi oga kɔɔkɔ kulum alum aum kosha amɛk alum tɔ musokuje lum mukose je alum anyi tekam vɛɛ muso jebulum ba to mu gya elaŋgaɛ na she mu gya elaŋgalɛ no she ama musoko je alum tɔ mu nyi gya enke gya gemu ama musoko se je alumba anyi tekam de vɛɛ mu gya elaŋgaule ama amɛk nyi nɛ awaba jam ama se amɛk musa vosakpo na naazam kobi makpo bige gyɛp kpakpara gebi lum. bi taŋ na voo bitaŋ tbitaŋ bike gyɛp awa aweci elɛm kpam ati ni ataŋ ataŋ ataŋ bike je awaje bike efili ball bike bike gyɛp oball bi bi taŋ biseke laŋ alɛ bi amek nyine bineke veini wei gokɔɔ bi veriibi nekke shny boɔboɔɔ gɔkɔɔ ama abe akpei mvei emvei dɔɔkɔno sa bwaloma sa shiya gɔkɔɔba anjeine ma hari sa she sakpo ekatarai sa zhirya na angei nɛba ama bibi sewe aweci bike laŋgale bi ku shan ondy ɔɔnfon vɛɛ de ni bwoma aweei domin be aneke awaci ba gani domin be naya pese juna be ferem ama bibɛɛ akppei ba. Bi kpaa vɛɛ bi ze yapese juna biba amabi aweci bi laŋgale gebi je awabise je kanyinɛ bike veinivei kuma bi pet egbusebi ma ama bebe bi ke shiriya gɔkɔ bi fur laŋgalɛ bɛɛ vɛɛ tɔ bi kpaa denɛ bi je awajene bije ebwe amɛ ojɛ bi kpaa dene kpaa dene bi gan geke bike dukka ajan nɔkɔ bike je gyɛp mago gyɛp zɔp bi fuba ko nyiɛ ka set bike setna gebi amɛk nyine kama emane mane foo afan ezɔp ma je pwet bi tabe zɛɛ afan pwet ma fpam ezop ma gema pum pum pum nike zuŋ kuna abe sawe engabe naka tama zabɛ tara bɛɛ ma nabi keje bike ŋawa bije bike be dara kua bi ŋana bije bike be ŋara kuma bi nara bi fwa neke laŋgale bi na amɛk bi senewe aweci biseke fwe ezop ne vom ne tunyi fula amɛk ngi ma seke set mane vɛɛ kai wato zoo dukka agu wecibe sana kpaa bi regya bi kpaa ke bi ʒun neba sanyi laŋgale bama damu amɛk je muei vei sawe je laŋgale aeci ana laŋgale de kaa ma bashe ba mebe de kyau maya aweci na jin oyet de kaa zana kaa kuma bi sene kpaa na amɛks bei na mɛkɔ bike bi jin ogot b konyie no ocɛ anjaa bike set agebi washa laŋgale bi kpe egya bi se gyɛp ze kpaa ama aeci bebe degene bi zozo bi zhet ezhet. Suna je ajan ba kamabi na amɛkɔ bi nyin son dege geke bijee bije anŋaa je bɔɔ dɔɔ bije gesa evei muna anja mu ma binyi mippim kuma ema nɛ ma zene go awa sosai ba mabe bii obɔɔk ke zu koza so ŋun aka kyɔɔ marda avɛɛ laŋgalɛ kowe ke laŋgale je awa joo foi afan amɛk nyinɛ binyi je taŋ kpakpara mukoya bɛ zhakama antas ma gbena ma sikpu ook ma sebe sikpu bɔk matabe tŋ oball maze maze ogola mase zee ogola ka taŋ oball ma tere na abɔk ma ava eje abɔk ma vaa eje ka sikpu lushan kushan obɔk ma nonyi zowe lafiya ba obɔkɔ musi go dadi ba muthosi go ezeba anyi vɛe daa nyinɛ na we geke bebenɛ da nyina zɛ sabi golla <noise> tɔ kuma laŋgalɛ awecus eti aweci du don munyi ba ngi sa vɛɛ de ni sa laŋgalɛ aweci ba sukowe aweci ma amɛko ama bebe aweci bon bonɔ abe adabe sana bwoma neke be zek ede bama kosha amɛk oncu kosha mɛk oncu to emɛ wa ko amɛk na laŋgalɛ <noise> laŋgale zeŋa ede eka ama bebe tɔ bise nyi kpaa dɔthɔ bebe ba saka kpaa binyi nuna sebe vɛɛ. Kama amɛkɔ bsene kpaa musuno zuko we ecuru ogbuse bike kpaa na amɛk okemi kowe elaŋgalɛ kemi weke zagana musuko we ocɛkɛbi owecin hani onyi vɛɛ mu we olaŋgalɛ muwe ovei vei musu zosa adam avɛɛ hɛ musoya oɛnɛ wɛ bwoma evei wɛɛ bwoma evei sosai ama na mɛkɔ bike nyi kpo hatha nan dekene bie vei ni evei bi kpaa fɛlas bi kpaa etuss bi kpaa ke ojɔɔ wai gyɛp takami koony wa yep takamin ba azat avoo kena ko nyi wa gyɛp azat ovoni ba mwe saka mwe mwe naka bibi jaa bi jaa aga jonjon nɔ bi mwe ga beh bike kpaa bi koaa mu nyi mu so gbatobi fu ataka mi bino bi mipa muno mip mu ni bi vɛɛ gawa je mu so gbaa ga wa mu sobo tabake uma mutase bo taba bike le mu dɔkɔ bimip mu akwoi kuma elaŋgale jon konɔ na nyina saka shan kamu hassi to bi tan oball bi tan okolo saka ganta mu hosi tɔn mu aka gan tam tɔ amip mu dukka kowe laŋgalɛ kɔ anyi vɛɛ derotɔ ga awa je mu soo gan musu je taba jekenɛ dukka kamippim dɔkɔ dɔkɔ duk gya kemuso kpaa ny de vɛɛ wero zaka shan kamu. Tɔtɔ muko muko tan de nyi kuma saka zhan ka mu de nyi muske ze de vɛɛ muso kpaa ejut mu vei evei dɔkɔ ka mippi mu mu vosa kpo mu vosakpo za damu namuba don we laŋgalɛ aweci we gya ke mu zoo nyi nake nyima saka kpaa muko mippine dɔkɔ mukɔ mippi ni ma muko wene ejut ta muso vɔo sakpo ba ama nukosi wene ejul ba to mu vɔɔ sakpo kusha laŋgalɛ laŋgalɛ bi e kpaa je dɔkɔ bi anyi amɛk nyinɛ abe amambi saka tekabi de vɛɛ bi je oje bi vɛɛ <hesitation> edene bine ka edene ba amɛk nyine ebi pan we na angom don bi we aweci ro anyi naa za b agongon aje aci je aci avɛɛ tɔtɔ anyi muwo mu je dow ton no okpei lenɛ to bi seke nyi vɛɛ bi kpaa avɛɛ aje abebet tɔ binyi binyi ze je gyep gongon zuwa bije bwe amɛ to bi seke bwɛ amɛ dente be udonke ejut be amma kaba ya baa ameɛ ba kenɛ ko bi nyije gyɛp anga fuba anga angaa tɔ ejut bewe mwet ejut be zeke mwet mu soko vica sa mippi mu ba amma nyine amippi mu avɛɛ de kede edaa mu kara je to ebise we a weci curɔ gbuse kyenaa curo oggbuse muso saka kan mu lenɛ edaa muko je to kuhzan amɛk nyinɛ kanyi nekam kpaa egya muso bwama. Amma suko we adaba emip mu so ŋai ba zasiba ema muwe ba su mama ema mu seke bazu mu saka vɛɛ je agajemu saka ba edaa vɛɛ bi je aw jene mu vɛɛkai obuwama amip ma elɛkɔ nɛ ba nbiwama mip ma kashan masen gyɛp senje ba kuma ma seke jee bi seke nyi inde b ze kpaa nabi ma ferem tɔ kɔ zusu we no damuwa ba amma bi seke vɛɛ bi zɛɛ kama inde bi ze zɛ taiidet bikpaa eki nɛ to ema zɛɛ nyi neki ebaa ma nyi meki ebana domin ma sen gyep se ŋai emip kama enje lɛkɔ nɔ ba amma anyi sa wene curo ogbuse wa je tatedet geni to bi bisebe ya elaŋgalɛ je gan ankeli bi bike yucase gebi gove kpa a gebi govei laŋgalɛ bi kpaa egyake kpaa egya ke dukka amɛk bi senewe aweci kena amɛk nyine bize bize amɛk nyine bi maka ejuna bibi kpaa okala bi kpaa egya ekenɛ bi oŋɔɔn set no oŋɔɔ na tura se oŋɔ oŋɔ saba se na tura oŋɔɔ bije awa jene ije ayawu tɔ bije bieekɔ bine vica se onum nyima suku we emagbora bije emagboro fu emagboro kpaa egya kene kuma amɛk emagboro bi sene dama set ede anda ba <noise> To sakaba uee bi zek to ebe maaka we angom kawe angom gawabi kako angom wema ni rigeya ni zek sei onum nyi ma kenan amɛk enke gya ke lonŋi domin eni zaba zek dekenɛ sei onum nyi ma saba vica kami agya enke ga amma enke gya ki wene miya eko ebamu muskose gya enke gya ba nidoo musukap alum gemu ne nui musu fulabi no wahalaba amma zaka ya owɛ me woo ogyeruu aci akpaa lala namu zek avɛɛ jegyep egyamuse ji gye̱p ozaɔp mu ede ekaa gemu ama abowbownɔ na bwama saa saa ateke awɛ be vɛɛ to duk awa mu soo je nyide vɛɛ mu vica ferem mu kosi vica ferem ba muboo dɔɔ ma ede aŋaa dukka elangale bineje bdeke je amɛk nyinɛ binyi kpaa avɛɛ bise kpaa na bi vica na awa alang bi kesi vca na awalang ba bike je seseebi edɔɔ ocuk sukubb ba tɔɔ bi gvee lalɔɔ bi zebe lalɔɔ avɛɛ de aa aa nyinɛ vɛɛ de asa kpaa shairi eti deenɛ kuma baa eti gyɛɛ ebi se kpaa ba dege elaŋgaulle je shan edɔkɔ ku shan duk any sa nyi vɛɛ ede vɛɛ eni we owɛɛi owɛci saka we daŋgale duk sa she na alɔma. E sa nyi vɛɛ d owɛnɛ awe na aloŋ ama one sawe dafiya ni avɛɛ ogo manɛ no onyi amwɛt ede na vɛɛ awe ogbajup geni da ni haba we ede ekaa daa naba goni ede angwa jo dɔɔko ni nye zek nije ajan ni duk amɛk je musu musu gan avɛɛ duk nyɛɛ je elaŋgalɛ dɔɔ kano kpe egya ki kpe egya ke duk awani sagan avɛɛ ama nyine nadaba lalɔɔ dwnw gawaje gawaje gawaje zek ama nadama alɔɔ no ocuk dɔɔ nɔ zakaba laŋgale ni geji mu vɛɛ acii kpaa eti egyɛ kuma we elaŋgale vei ni eveii duk awabe sa gn muko yo bɛɛ je dɔɔkonɔ bɛɛje elaŋgale muko yo bɛɛ je. dɔɔkɔnɔ bɛɛje elaŋgalɛ tɔɔ ei awɛci to eweno adadi kpaa dei tude uwe amɛk bi na amkɔ amɛk nyine maze bwoma evoi ba ko we enŋgale bi laggalɛ gebi ama amɛk nyine suku ba oke evei ebi evei ama ema sei bwoma evei ba mane neke aboo ko ka vɛɛ evie.